A nafaa, a ye nafaa soto le tubaabu karaŋ, a buka baŋ bari limitoo be a la le. Niŋ i taata karaŋo la puru ila loondoolu ye kafu. I se karaŋ noo le, i ye loondoo soto bari i se dookuo ñiniŋ a kono niŋ ye dookuo soto i ye taa dookuo la. I ye feŋ soto, ila famio maakooyi i ye i faŋo maakooyi. Bari saayiŋ karaŋ kontinee i ye karaŋ, i ye karaŋ, i ye bataa, i maŋ naa mecce soto a la, i maŋ naa dookuu soto a la, a karaŋo nafaa te a la loondi kenseŋo le be i bulu.